Vônaloan̈y zen̈y fanomboan'isa, an̈aty jerinakà zeny vônaloan̈y, karàha ten̈a zen̈y man̈ano raha raiky vôna- raha raiky tsy maintsy vônaloan̈y fo manomboka isa: raiky, na amy n̈ino na amy n̈ino zen̈y fanomboan-draha zen̈y izy io.